Ny agnaran'ny volana agnatin'ny taona raika a dia misy roa ambin'ny folo moa izy io. Dia itony avy no agnarany: janvier a, fevrier a, mars a, avril a, mai a, juin a, juillet a, août, septembre a, octobre a, novembre a, dia mamarana azy ny décembre.